Bo yawu te ye̠yo̠ ya̠wu̠ t̠e apaka mu ye kon fi kuma bufu ka doki̠bo ipiri bia ododobe aya be pi̠ki̠ okosime we̠re̠ i mu bu bo i̠yeri̠ ikata baku̠ i aya na kura kuma te <hesitation> o okome ke̠ deinma i̠ tu̠ te̠ o pei ba ye̠ me korue kuma. ani saki i̠ke simba i̠ krakioma we̠re̠ ye sime bara ane osimai. o i̠ne̠te okome eba treme te o pe̠i bane me ani̠a-ni̠a ofibare me bo orina kura tre me ori̠ oki̠ba <hesitation> yeri ibu ye inama ni̠mi̠ we̠re̠ nam a ma ane ni̠mi̠ yanateim ane i̠ bu̠